Ma me qef kisha msu me i ra gitarës sesa pijanos se mas pari gitarën munësh me ble edhe me majtë me veti kudo që shkon. Pijanon gjithmonë duhet m- me kqyr n'atë ven a ka a ska. Mandej m'duket që osht pak ma e lehtë me fillu me gitare sesa me piano Edhe n'fund tingulli i gitarës shumë ma shumë m'pëlqen sesa i pijanos.